Namakwa embwera ngabungira banyoni baghe ingahulikirira esyonyimbo syadini nerisatha omupira

Thwamathendibana esyombulhu esyerithwalha abana okumathendekero thukabeghesaya emibiri yebyalha erilhuka obuthiri nerilhuka ebibo

Esyodini syamabiriwathikya abandu sikabeghesya oku myambalire ku bangambalha amakotti amaboddi esyonjjimba esyonyirinyiri esyangathoka eriswika ebitsuko byabo

Bandu banene banganatsandya ebirengekanyo byawu ebyowangakolireku ebibuya iwabana wukakolha ebibi kundi wabihulikirira emilenge ebya bandu banene neryo ibakuthalya iwbirirwa

Kundi hahakalhwa amaghetse awathukanywa, awathukoghoyamu ebindu nesya ngyimba neru thutholere ithwayitantara eritsandyaho kyekyangaleka ithwathekaho obuyitsotse obukaghunza.

Erinywa esukali nene yikalhwalaya neru eriyirinda erilhwala amalhwere thutholere itwakehya esukali nikwa ithwathunga amaghalha amabuya.

Thutholere ithwabakangania olwanzo ngabaghuma abokwithwe kandi ithwabakakamirirya kutsibutsibu erirya omubatsi wabo Kandi okwabuthuku.

Ebighuma ebikasiha Kandi ibinemutheya emibiri thuwithe efenesi emiyembe evakado esyandimu haghuma nemitsungw.

Munayowa ndeke kundi munatherera abanyalhughanda baghe banywani baghe Kandi namaminya ndeke ngokobali

Thukabya ithukayirinda amalhwere neriyonza omubiri thusighale ithune omwa buyingo bubuya.

Thutholere ithwabakakamirirya okwi hera emithi erithenditswekyayo, erithendinabira omwa lhusi, eribya ibanayongyire amaghetse obuthuku obosi.

Thwangasikya abandu bakulhu thukabawathikya okwa mibiri muthinamuthina ngeri bogherya eribatsumbira neribalimira

Mwamathukangirirya ebyedini ebyayikatukangiriraya ebyedin neritungav emitse eyuwene omwakipindi kyethu

Kyikathuwathikaya erikalha iwunayasi omwa buyingo bwawu ngawimene wuthi.

Bakathunga e bitsibu ebyerilhwa omwa maaukuru mwalhuba kandi ibathunga ebitsibu ebyeributha ibakyine balere

Thwanganalimirira esyanguda omughulhu syabirilhasa mwe bisukyi ithwayakirania ababirifwerwa omwa malhambwethu

Bikaleka abana balere ibalhwa okwa kyighendererwa kyekyisomo neryo ikyaleka ibaleka esyasukuru ibakyine balere.

Ebyalya bikuma omwisi amabya munene Kandi nembulha yamabya nyinene yikanabimbolhaya kandi bikanera nobutali ibwabulha

Bakabifuhirira komubatsi neryo obuhuka ibwaholha neryo ekyo ekyileka ebya ebirimwa ibyabya ibinatheghirye ndeke

Akabya inakanza eriseghera hakuhi nakathali kandi hakuhi namathambiriro kandi hakuhi nenguda ahanganathoka erihika lhuba.

Kikabakangiriraya eriminya aha balhwa kandi nahabamatha hika kandi nahabakaya kandi ngabakole kyahayi erihika ahabakaya

Thukathunga esya mbuno, esya mbene, esyande nesya sungura.

Kyikakulhakulhanaya ekyipindi kundi abandu bakaminya ekibuya ne kibi neryo ibalhwa okwa kibi ibasuba okwakibiya neryo obulhambu ibwabya bunawithe obuholho kundi mune abandu abasi ekya bakakolha

Kyabirileka embulha iyabulha omwisi abiribya munene neryo ebyalya sibikyera kyabiribya kitsibu kinene kyabiriletha enzalha omwakihugho kyosi

Wutholere iwamuhabulha okwabibuya nebibi ebiri omwabitsindikano bibi noko nayo iniatoka erihabulha nerilembalemba omwana wiwe erilhwa omwabitsindikano bibi

Batholere ibahimba amasukuru omwa malhambo, nuko obuli bulhambo ibwabya ibunawithe esukuru eyabangasomeramo.

Ngahera omuhoko ebihimba esoya ne oh omuhemba

Abandu banene mubabya isibakyokolha neryo isibakiwethe sente ekyo mukyalheka esuburu iyatsingama

Bakathunga ebitsibu ebyeri lhwalhalhwalha kandi bakabya isibawithe abangabogherya esyangyimba syabu syama kyina na Banga batsumbira

Ghukaleka abandu ibathasoma neryo ekyipindi ekyiri mwa bandu abathasomire sikyirikylha kundi emibiri bakabya isibawitheyo

Ebinimba nesya mbapura esye myatsi aho hathukathungira emyatsi eya thukakolesaya.

Bakalima ebyalya byabu bikera ibayabighulya ibabana mwe syambulhu na bandi bakasubura

Kyikawathikaya aba mbesa eri yitsunga okwa bitsibu muthina-muthina ebya ngabasira omu buthuku bane omw'ithendekero, kundi bakaminya ngoko bangayirinda

Thutholereobulhimundo enatheya enayitheya hawumanebindubiwe Kandi enabyanyambara okowundimundu emukyathoka eritheya ekipindichethu nobulhambowethu

Thukayirimirabyo, nebindi thukayabighulha omwa Kathali, okwa syosente esyathwabiriha omwa suburu, nomo bindi birimwa ebitheribawa ngo mwani, ne pamba.

Sikabawathikaya erithunga esyasente esyeryongera okwa sike esyobawithe neryo ibathoka eriyasubura bindu binene ibathunga maghoba manene neryo ibathoka eribyaho omobutheke bwabo

Esyoo ee esyanzira esyathukakolesaya omu malhambo thukakolesaya obughenda nzira ne syangudda isyathuhikya ahathukaghenda

Ebyalya ebyalya ebyalya ebyo omukali atholere erirya erimuthokesya amabere thukakolesaya esya nyinyi, amathe no busara

Ngakolesaya amaghetse inganaba okobyala neryo ingayakesya

Ngalekera amaghetse embulha yai embulha yikawa Kandi inoya ibendu byaghu ebikinire

Thukabasikaya omwosyangesu kandi nomwiyiremba kubu kundi nibandu bakulhu omobulhambu, thukabakukamira ithwabalemba

Omobirimo bithano ahambere ngawithe amalengekania indi namabya inamabirisomesya abana bayi ibamabiri ghunza, ngesabya iningahumulikana oko munyobano oweri bana e fizi, ingowa indi obuholho bwanganabanika ahakathikathi kayi, nesya mbera shayi nabana bayi.

Eritheya abana abalengwa omwa bitsindikano ebibi ababuthi batholere ibabya bakikalha nabo ibanemubabwira ebibi ne bibuya ebiri omwa bitsindikano bibi neri bathwalha ko sukuru eribya ibanemuyasaba omukama eriminyerera omukama nebikayithayisibawa

Ebyakalhabamu bakalhaba mwamwa bihendeka ebyeri ebyeributha nerilima neritutsumbira ebyalya

Omubiro ebyeri buyirira esya yenga ngakolha emibiri eno, ngoghaya esyangyimba syaghe omwa'ka yaghi , inakolha obuyonzo obuyitsotse omw'aka yaghi neriyi theka-thekera eriya saba oko kiro ekye ndathu omukama, emibiri eyangakolha omubuthuku ebweri bughirira eyenga.

Esyombinduka esyombirinduke esyabathahwa bakatuu esyabathahwa baa esyabathahwa abali omwaa mathambiriro bakathunga omo Uganda munabwire hal eribya ithukathunga abathahwa abali muthina muthina kandi abanasomire kand abanemuthukolha ndeke

Ngahumulikana inikalha ahasi inahumulikana omokitsutsu neryo inalhuhuka

Ngabya indinalwa omwanyumba yaghe omwajakya ngatsuka erisaba engasumura enyumba yaghe neryo ingaghenda okwamibiri yaghe

Ma ba ma thukabaha thukabahabulha abana itjwa bikalya ahisi ithwabale, ithwa bahanulira neri bakunga ebi ebi ebitsindikwa bibi bale omubandi balengwa, kandi ithwa banywana

Ebighuma ebyo mwomuli emiyembe esyavakedo amapeera

Ebiro ebinene ngabya ngathenakesya ngatsuka erisaba Nyamuhanga nabana bayi ithwebosi ithune haghuma neryo ithwakesya.

Embulha nene yikaletha esyongwa ngwa wmbulha nene yikaletha amabwe iyaleka ebirimwa ibyasenda ebulha nene yikaletha ebyalya eribulha kundi sbirimwa bikabya ibyabirisenda na maghetse manene nerithaka eryomumalima ryabirihwaho omwirima

Erivhunzaho ebitsibu omwa maka isithwathakakalikana nabandi thukayithayisaya erikalha haghuma ithakanirania ithwaboosi ithune omwalhwanzo kandi ithunahumulikene omwa buholho neryo ithwathoka erbya ithunahumulikene omwa maka wethu

Omwikalhani yomundu oyukabya hakuhi nghu oyuwanga kwanguhira okwakitsibu kyosikyosi ekyangabya ikyamakubanikako neru erimukolha nabi kyikabya ikyanginalethaho erikakakanibwa nerithendiyitheghereribwa ekibi ekyanginalethaho enyikalha mbi